I fizaka maro haiko koa zashy, ao fitegny gasy izagny hagniko zah zao, ao gne français <hesitation> ohatry hoe bonjour, ao gne anglais hoe good morning, ao ny allemand guten tag, ao gne sinoa ni hâo, ao gne arabo mar hab an, ao ny Inde <hesitation> namaste, maromaro ao zashy izy.